सबसे तेज़ जानवर म चीता का नाम सबसे ऊपर आंणदा छ। चीता ज़मीन पर सबसे तेज़ दौड़ण वाला जानवर च, जो सौ किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की गति से दौड़ सक्दुं छ, पर वो सिर्फ कुछ समय के लिए इतनी तेज़ दौड़ सकता छ। सबसे धीमे जानवर में तीन टाँग वाला कछुआ का नाम लिया जा सकदु छ। यो जानवर बहुत धीमा चलता च, और एक दिन में कुछ मीटर से ज्यादा नहीं चल सकदू छ।